Nafaa muuɗum yoga ana wiya nanngataa. yoga ana wiya ana nannga kaaliisi; kaa fuu yo kaalisi ko taƴi, yoo ko waasi taƴude fuu, yo kaalisi. <hesitation> jonkaa banke en kañun en ɓuri heewde naftoraade walla nanngude ɗinɗon kaalisi e hono mun.